Zaho zane naha nampijobonine ty tea ty teako, ty hi- ty hititiky raha maneno va re sa ty hihira, le naleoko raho mianatsy mititiky raha maneno iny satria ty teako ine. Mba maro ty raha mba avôkake eo, hotrany hoe tra- trakefa zane mba ananako, fahaizako raha iny mandrakizay mihintsiny. Dra ty taranako aza afaky ampitako amae izay fahaizako ezae. Fa i feoko tsy afake afindra ame taranako.